<hesitation> ट्रेनक बारेमा <hesitation> ट्रेन त हमार इय नेपालमा खासे त हैने तर ट्रेने चाइ एउठा सुविधाजनक एउठा हालहाली हखेवाला एउठा साधन हलिय । ट्रेनवा हमार <hesitation> इलेक्ट्रिक ट्रेन फेरि हसइ । हसे <hesitation> कोइला माहे चलेवाला ट्रेन फेरि हसइ । ट्रेन फेरि बहुत प्रकारक हसइ । ट्रेन चाइ विकसित विकसित लगभग कहुन विकसित विकसित देशमा हसिय । जापानैक बात करूं, इन्डियाकै बात करूं आ चाइनाकै बात करूँ यकरामा बहुत बहुत हसइ ट्रेनक ओथिया प्रयोग । याबे ट्रेनक ओथिया प्रकार कहले जौ एउठा हसिय सिनखानसेन <hesitation> लोकल ट्रेन हसइ । अन्डरग्राउन्ड कह देउ न मेट्रो अ इय अन्डरग्राउनक मेट्रो। इथ जनताक लागि मने पुरइ ओथिया आरामदायीक हसे ओथिया सुविधाजनक एउठा साधन इलिय ट्रेनवा चाही।